قيثارة صغيرة عود elemi ken teagoja kaireka kairy entan adri ken teageis yani onday اي agar gon daron <hesitation> gera agar gon kolikachi kesa wer wer ka hikr ushenan ga hikr ken kairenanga